Nuntu kaipra binatam ma longa ni lako sih ma longa poda alumu tiokaipara lao nggalo romo kai ntoi na alu mo wa'a mo ko lako duambua tolu mbua kuwaura ndadi lao hade kai wawi ipa kengge doro ka waras sakali waktu ngghimu lao rece lalo bala uco nggahi mu recew lenga doho lao nggalo ipa kengge doro ka alem skali ede wati par iu lao nggalo de ompo de saramba lao nggalo ede ni lao kai weki upa lako tolu mbua lao lampa kai ipa kengge doro ani lao kanggahi mu rindi ampa sa rindi ni alu mu doum lao nggalo bune ngina kaina wa'a sente na'e waura heba na nggahimu wa'a sente hp sih <hesitation> laoka gahim pala bade kai longa lako de na'e hanu na'e isi madan nggahi mu na loak eda sih labo sangufi ilu nggahi mu tabe hidi wawi de de rumpa kaira wawi de sab ina na lao anan duansi dei karombo na sewawo doro waur lao nggilo kai de rumpa kai nggahim tau lako dua mbua kaus sedia sabua ta ari de ha'a ba lako dua mbua ta dei re inan depa rai losa na Rai losan de ha'a aom bu sabua de depa madde na wati japo made na <hesitation> wawi de <hesitation> setenga made bune mati sa <hesitation> hanu rau ni mati suri rau ni <hesitation> made kai <hesitation> de sodi kaipra la uco de dadi dokai wawi ede sodi kaipra de ndadi ngaha lakko deni eina rumaa de waur longa lako de pala ndaim ma nggalo ke manusia de <hesitation> edek pala tujuan nggalo do omposa wawi ake ke ndadi landa lokir raka piti de lai wea na <hesitation> ka adam manusia lako deni waura ka adam lako ni wau ka <hesitation> hanu ka ringu podam lako ede ni <noise> nuntu walip sabua <noise> wara ku binatam ma longa ni <noise> wara sabua binata ma longa ye <noise> ede ngaran re mbe'e wati ja longa podan siee <noise> dena <hesitation> bade kai longan de <hesitation> ya na cence penge sih bune jimba umil usu raua kunem baka konem bale fokawe edin ka nge'e pa cence pengena <hesitation> mai hanu ce <hesitation> ceci romon uma rau ka <noise> de nuntusa longa warak sampulas nuntusa sampula de uta ku Uta ka nggahi doum <hesitation> nggahi doum totoi rau ka nggahi dou kune nggahi doum <noise> bou ake ni ma ngaha mbotos uta ma longa nggahi na de une ngawan longa lao uta ken sampula tiok tabe sampula uta ke de tio alum lao nggawi nggahi mu <noise> na badek wau wua hawi ke nuntusa ntuwu edan wau dei oi ka ngge'e pa noto na de be ku loa kai ngo longa ngaha utam mboto lao uta ken sampula ede dei ku mai kai <hesitation> entah sampula <hesitation> manusia atau ngga sampula binata de kombi mena ede <noise> de sabua wali laijan longan sia ke <noise> na tera <noise> kune ma <hesitation> hanu rauni <noise> kunema lo'i rau de ngaran de kakko kako bawa ka sia ke longan tabe longa ka mpoi piti de mpoip ra nuntu sa kanggihi bawa ke wati ja <hesitation> mpoi podan nuntu tis wara kakko ede alum sia nggahi mu mbotok wau lo'i ka wara loi arjuna war lo'i malampira wara loi ede rau si ngara lo'i kako ka pala konen ngara au rau loi hanu ka kunen guldo rau ti waum hade saking loa kampoim pitia tohor anam dabae de na kamboto po mpoi ma kako kesi nuntu sa